Dúúniayamɛ báa aŋʋʋ na ɔ tʋmʋrɛ dɛɛ ɔɔ yɛá yá. <hesitation> mʋ ñdɛ, sukúruú ma yɛɛ mɩnɩɩ ma kɔní kaa dzʋ ma bá límɔ, dɩí bá límɔ na lɔɔrɩ bɛñsɛ-bɛñsɛ. Gbɛtɛrɛ, baá lá kaa gɛ límɔ ŋá ŋa goóre, baá dɔkʋ apaarɛɩsɛ bɛñsɛ ka la kaa gɛ límɔ goóre, bá gɛyá límɔ goóre, báá tɔŋ fɛ dá, báá dʋ dáŋɛ bʋlɔ tɔɔ, dáá doro kala dína dɩ lɔɔrɩ bɛñks-bɛñka ká kaa ba. Dí taláa, díí sísí kɛ, ka bisireé la kaa yɔkɔ goóre kaá bá gɛyá límɔ, tɔɔ díí lísí dɩ kpínaná, dɩ gníkítɔníŋɛ tɔɔ dɩɩ báana, tɔɔ díí dʋ dɩ lɔɔrɩ kumóo, fɛfɛtɔɔ dáá bána, ñ dɩ bɛrɛsíɩ, dɩ gníkítɔ tɔɔ dɩɩ báana, tʋnáá mɛsí mɛtasɛ sɩɩnʋ, bʋká dɩ wɛná gníkítɔ tʋrʋ kuŋkumili tɔɔ dɩɩ dʋwá atɛtɛ, tʋnáá dɩí yá sɩ fakóriyaá dzɛ. Tɔɔ tʋnáá bá atɛ mʋkʋ-mʋkʋ ñka mɩnɛɛ álɩ kaa yɔkɔná bʋrɛ, díí lísí. Dɩ wɛná gníkítɔníŋɛ tʋrʋ, tʋ yɛ fóó-fóósɛɛ yá, díí mɔsɩ tí kadʋ, dí mɔsíya tí kadʋ, tʋnáa teñ fɛdʋ bɔɔ. Bʋká bii a "báa atɛɛ dzekéti báa séé bɔɔ táa yála ka sálá bɔɔ. Too dɩí dʋ gníkítɔ tʋ mɩnɛɛ álɩ dí kaa tuku bʋrɛ dɛɛ dí báa gbɛtɛrɛ ka lísí, too dí tɛlíya bʋná díí mɔsɩ dí abáa na ŋkaá bɛñks-bɛñka kaáa saláa bʋrɛɛ dzɛ, díí dʋ káná kóo. Tɔɔ ŋbéna ŋʋnáa sála, ŋʋnáa tɔkɔ bʋrɛ ɔɔlá, ɔɔ tɔkɔ bʋrɛ ɔɔ lá mɩnɛɛ báá díí ɔɔ kaa tala goóre kaá díí yúkú límɔ, dí tukúwá límɔ, díí búti ka lísí dɩ gníkítɔníŋɛ tʋná feé-feé páí! Díí mɔsɩ tiiyóo bulúu ñsɛ kóo ka mɔsɩ ka dʋ, díí mɔsɩ tiiyóo gbɛtíka ka mɔsɩ ka dʋ bulúu ñka mɛ, díí dʋ bʋʋna, bʋʋna ŋáá yɛ ŋaá tési límɔ, tɔɔ díí fosi bʋmɛ kóo, límɔɔ fʋlʋñŋá díí kóñti dɩ kpínaná kala. Mɩnɛ yáa dɩ tʋmʋrɛɛ dzɛ.